Lafo kokoa ny vokatra bio satria, ny fikarakarana an'azy izany an dia sarotsarotra kokoa noho ny mm- mampiasa akora simika, izany hoe ny vokatra azo izany an dia <hesitation> an nohon'ny antony hoe fikarakarana an'azy somary sarotra izay an no mahatonga an'ilay vidiny lafo mihoatra amin'ny <hesitation> ny legioma tsotra tsy mampiasa tsy biolojika izany, dia ilay fikarakarana an'azy no sarotsarotra dia izay no mahatonga an'azy lafo.